<hesitation> Akakabada akakwahura engoye ezirarangile kale zitalmu mubuteka, kyenkukora, nenfuna obuhanga buno bwokwanikaho engoye, nentereyo nka- nka akabaho munda nempanikayo obuhanga obwo nikwo engoye nzipanga kurungi zita zitararanga.